सिलिस् होन्ग्स्क्रिति तु, स्पेनिस्, फिल्गिअ अरो, अनुप्रोब इ बबो मिस्रन्। सिलिस् कोथितो ए स्पेनिस् भकत्, भक कस्तेलनोक् बुलि कोए। होक् तन्खो न होन्ग्ख ए सिलिर् स्पेनिस् भक कोए। लोगोते एदिओन् स्पेनिस् भकौ कोए। सिलिस् होन्ग्स्क्रिति पोभबि। सिलिस् होन्ग्स्क्रिति पोभबि कोरथोलु दुअ गुद् होमुहो बित्तेरोद्, बित्तेरोद् मिस्, सुपेक् गोनो जोनोगुस्ति नतम्। सिलिस् बेसिभग् मनु जोनोगुस्ति मनु होसे <hesitation> हिस्तम्। अरो तन्खो कोम् होसे कथोलिक्। अरो सिलिस् रज्धनि होसे सन्तिअगो। अरो सिलिस् सर्करि मुद्र होसे सिलिपेस्। अरो सिलिस् रेपुब्लिक् होसे देखोर् खनोर् सर्करि तम्। सिलिस् देखोन् भोग्बुलिक् बिसिन्नत। अरो जोनोगुस्ति ए देखोर् होन्ग्स्क्रिति। रो दिय एक् भुमिक होये सिलिस्।